Cuandi devu caté, s'al e d'roba ën po particular la cercu sü Internet, deznò vadu ënt i negosi si d'la zona